Siz men uchun yaxshi do'st bo'lmagansiz. Men ko'p marotaba harakat qilganman. Lekin ozgina vaqt o'tgach, siz yana boshqacha tarafga o'zgargansiz. Bunaqa do'stlikning foydasidan zarari ko'proq deb o'ylayman. Shuning uchun men sizni to'g'ri tushungan holda uzoqlashaman.